بصراحه وقت اللي نكبر نحب أني نموت قبل الشريك متاعي مش بعدو، علاخاطر ألم الفقدان <hesitation> ما نجمش نعيشو بصراحه، والألم هذا يوجع بالنسبه ليا أنا أكثر رعب هو رعب الموت وأني نشوف عبد نحبو يموت قدامي من غير ما نجم نعاونو من غير ما نجم ننقذو نحس رح يقطعلي قلبي إذن أكيد باش نختار أني نموت قبله.